छतरी उ साधन हे जउन हमके घाम आउ पानी ति बचैता । एक कहबो कहलेसे छतरी हम्मर सुरक्षा तहिन बनाइल रहता । जब पहिलेक मनै छतरी नाई रहे तउ मिथउरा ओढके फे ब्याड काटें या धान लगामे । मुल आजकाल छतरी आइगेलहे ते बहुत सहजिल हुइगेल हे । जब हम्रे कहुँ दुर यात्रा करती या बाहिर निकरती तउ हमरे छतरी लैके जैती कहिकी छतरी हमके घाम आउ पानी ति बचैता । छतरीमे तमाम भाग रहतियाँ जउन छतरी खुल्ना आउ चपकैनामे सहियोग करतियाँ । जस्ते कि सबति उप्परके भाग कपडाक रहता जउन हमके घाम आउ पानी ति बचैता । अइस्तहिं करके ओहका तरे लोहक एक ठो स्ट्रेक्चर रहता जउन तार लैके बनल रहता जउन छतरी खुल्ना आउ बन्द कर्नामे काम लग्ता । अइस्तहिं तिसरा भाग हे डण्डी जेहके हम्रे रड कहती । उ चाहिं तरे हत्था ति लैके उप्पर छतरी तक बिच्चे रहता आउर छतरी ओहके रुक्ना काम कर्ता । अइस्तहीं सबति तरका भाग रहता हत्था जउन छतरी पकर्ना आउ बुक्नामे काम लग्ता । अइस्तहिं बिचमे एक ठो स्प्रिङ्ग ओला लक रहता जउन छतरी खुल्लेसे खुलल रहता आउ बन्द कर्बो ते बन्द होइल रहता ।